Ireland miha witu iris ti'in an ka'u trinania. Niha witu iris ti'u bacon ke baise kodol tina. Untraditional ay iris disitu. Ay iris ti'u ti'in a famous lemeniania. Kodol tina nia. Carl Collins ti'in boiled bacon te leke baise te. Cottage pie, corned beef leke baise nia. White pudding hitu an nisiama nia. Jam te ponise. Le iris drink an iris coffee hi famous lemeniania. Hatakhan iris coffee an hot coffee. Le whiskey le creamy an polo nga zawa iris coffee an siama tina nia. Heye mun tisa nga an famous lemeniania. An breakfast an jo farm a mi. An ay tina nia fresh, til fresh fresh tina ay tina nia. An niha wii.